Magamgamen ade karan abama loreranga dodan nohelpte verac na malore tomman malore banen de penan we mmafiddin wekesan de webe ben ka den benan we nmafiddin nagani weke insamda webeben ga pende wesamda puk benniga we samde dan puk benna ga maniksin daggin bumbu ga da binmembute konyen nmaku re nmadagen saboda bum tennden koh vera dagenen were unkuri dagari ga nmatiken locaci ran duri babe bum susani locaci banen penanga puden awo yaganan de kap maddugannatebo samo malore be we matebam ben maloreran dokan ahakiloha kklo naran madukun gkparae dem saba nmadokkon gwaraturi dem kusa kusa remamdom we dokk we nibbi ga mawawin pasaman nmebe pepen derimalor karan atunan nabumtari we pep ge wa sanmalore we tonan har bumsanican pendona te wayan nasara tunshin penpo gonje. Ilebpe gen inbagma peban koda poo bena marori awawin buran poodan marori we abagmanan waso, iworima'a mawawin koren kana ibe jumsin dim poo iwate ma lokacin don bo abe kagi kagi marori sa'annan mawawin pepkun itakibupe saboda kunag sheman ibenyara penan wiworan yara penanwiworan yara penan wiworanga nyayera ibe buran ibe samenkahajiwe awunan, amma wi inagba ivere pooga ametin mera libiso bayan donan wi dogteran mawawin donete inpep dugshi dedan inag ko nyapariga, mawawin marorida iyaye neka jeje gepat nagmanete iwoman makepen banan penan tractor awawen woba badan neshe, wobariga ma matorida yea ko nabanen penbo, ko tractor iwobiga amammatoriwe yea ko doken den saboda wibe merin penbudanenga penbuda iyea ibagn sedanwashega iyeshi ijeguku pen nakumden jemshimen həan kumawi masamen warko dim pen buda inya ijegi penda taki indog moloriwe ko inyerete inpepineksi daki bumese werere, gadim poo memby naken mawawin jubsin newa ko inbepe peban geun nan aburan nan so banag lokaci nagiga maloriwe aba lowin afudin. Ti naggeren deri har abatuncin maloriwe atuncin ha'a banag nag abafidin jisin, jisi riga abag negen har ibuman negeni iyate wurenan toh wimayin nagenka mayenen na dewe ma nyabuke ko mabeb nya ko managenbe wawe make karanbo manyenenon ma malorida wurenan igba'an i gbagba ma wagsin ben, mawagsin ben nga'a nyaki maroridaga inpema bum negsi daken masaman pen mayeshin ben, iwugu ima maloriwe teben kaderi iwugsin ntubiga toh she pwaren sannan badonetema nye gbomiga pen nagum buden ingitepen nagumma bete bebisa karan jamowe gura, inag isan inag warko soga iwama anagate misali anka wora aben ma makemwo adudi tesen inji naken pentumboso nebudan anage wawo, toh imma maloriwe gwaren, iwag malori masamen iya wunin neshe iwuniriga iya wushin bena buku, iwoshi na buku iya telin mapenwetukin nan ba nyam genagmanen inagmaloriwe jimane ba hari imerikuran nyemi toh ibayamwa maloriri inyanci maloriwe matobane wularen intub maloriwu wuwanwi tubsa shi penlite ko masaren ajiyawu ta. Moran nwo malorida amfani fudin nagan kate bebiran itum ma maloriwe bisin ina buku mayi somenen sa'anan malori nagkun bebiran penliran bewa gbake kebu begowanje nedonbu ikasi beda pang wobi, nedon bu iwabete, nedonbu isaga bete inaga gowanje, anwemiyan nwo marori nyinoma kusin wubbatega iye isom marori dana buku riga mayerin beben inyeriku sutatku kajimshe, inban wugu marori dan intubku wat inwuguriga se inmamerin iya kuwanente kore ingi ko mawawin kuda tudpat inunishin saboda barape pat anagete inkuku ma marorida pepsi da gen beji werere inpepsin indagaku mategen koda nogo kebute integi indagiriga toh ma maroriwe sugshin insugshin madagin maroridaje wererere insughin indagiriga anka weyan wo sarede wobbe kenan insuksi indaga marorime werere, mayinen sugsi sugsi tebkun maba npang kenen to tukke bena managanka majoninnan injoni joni an npang jumme make penen majime tuban ikesi ma npang da lekin inleki leki msaken wogke shin insag wogda inye npang wonda suranga mawawin tewosin maroridan gada. Nwo npang wogsoren sobo mawawin sagen wogje shi iye wogda fidiwoncega ma marorime wosin gada, idonsi donsi sai mayin npang wogden bale kin tugsara je iye ileki tugsarajega hatti woncen vida wogan maba woshin npang wogda sepa npang wogda ba sud kaman yinanna dimga toh, wobwe fidi kamanani iwoshi molariwe shine har maroriden vini, vini imagshi nye imagci iye marori vi fidi togsan kamananiga don dama denga anagana wogje fidi togsaneniga mayenan toh marorida wobda fidi vireni idonsi togsan inye vi intigsi matoban ben toh iwora abewa pendonbute ano penkaka ko ma nyema samen ko lemu pendon mawawin woren beja'anda wobdante verag karan inoku gudkun kutoksante kuma kuto dakenteran nedonbuma ijan pen irinbuda teso saboda sommedonbute ino penkaka iliso ikusi wobwe moga koda ijan pendaso toksiate, ma marori wobwe akamanen semen i npang she yelan wibe najen, kwabsi gabsin ibasoso ma oenveren ja'an badabo mapen verenwekenen mawasigada wobga harti vini sai yinan son, manapu kaga marori jemeba ifidili nari sa'anan kuma marori iye iwo nagantumbe marori. Gema isomga ima yerikunnesa isug mayirikune sujenaden, saboda yaren daga iye bewaramga donga igesottinga awawin wuyenka kurkit amma iyeririga ivenku pewatse, ibegeran sottin sa'annan kuma ilat be bugenan ma mawawin susin wog susuweshi ma washin zum marori bawai ate vinenba isushi iwasuku wogshisuda zumiga inma marorida yeri sumshin iyeriku sumiga mamerin inji, toh isutta maroriweyan aberanenso bawai gumiso na tumbe adakenen burki kanannan donan wima naganan isomiga matumke wanan nan, gepat inake marori kagi sa'anan kuma mawawin marorida tunari teban bukudan ben ibesaman wogan sugshi dakin ke ko dorom nakan sushikunshi an naga iwo yenan nagan gumi wato donan samabu viran wararan mawe wara sakin, koda waradan tumkema iyeni iwarete kam amma mawawin nakan isuksi dagi maroriwe inmesuku da wogsusu lada wogdan ban dakan ben inpi masakkunshi, isaki saki banshu yera deka vi fudi kasanan iwoshijib marori we maba yerin isujena, iyerika te lokacimi ga mawawin wugukungo don iye sujena nakku yawaga ikuga a began yagananje kab. Summagsiriga inwugigo intobku tim yi'an wad wad wad wad suma yaganan kaben inkan meriro inji isotta, maroriwe adakanan jewed tah iwo yenan marorida sakinbe warara mawawin maroriwe ilebkin kamki gwo kayawe baran koma sakin be kpa'a kobe nya kobe kaka ilumube ko na kaka ko vi kaka ko tomsi kaka, inleb kakawwe inteb beni marori webo intubbeni marori webo ange mawawen sakin gwowe isaki kamki kwobudan inleb gwo kaya budan isaki saki ikamki gwowebu inbubben, mamaloriwo somennan ipepsi pepsi indagi inigsi ma wogsakan beshi insak wig da shini wuncenga nedonbuta ibasaginga donga iwoshi malori dan sakem buren magsinga ipe, higsi ben isuksi suksi idagi pesé isagpe wogdanshi nakiga iya yenga iwoshi poegashi don kuma ma wawin insak dugwe wog daga inya maroriwe dagani werere in tuncin, daga sera dariga iwoshi marorida insagaku sagan, sagan, sagan vie tabti viniga ikun tisukuro ginso insaga be gong donan insaki burki kanan jej gwo gowan, don mawawin sagin doppe ma pat ena marori saginli method ba don kuma imawawin sagin burki dan jeje. Sa'anan nedonbu kuma isaki marorida bure da ka isakiriga ikya mumen iyanlite iweb ili kanje isagiri gwo tuksara so, toh pat malori sagin begowanje donate mawawin marorida donga marori vishiran in sumterein, pepsi pepsi insaki gyabo iviran gote mawawin sakin goteke insaki ko ishuwaka ko ikesa duk penan shamsaran ka yadon mawawin ja'en gada hayirida gama nedon bu ijan kpangte isaki gepat penliranbe namaroribe, sa'anan mawowin donan basakin madobwe samamante imaloridan mawawin sagakun ma mum wosin gadasin gebo ibirén donan isakije paran masaki kamin kage nonishin marori bada dobbada ko nyapat iwurki kamki bomonisin, <noise> ekuli viniga ikun tigsira kui gabsiro penli pat bena marori saginbu, tah deri marori penbu gowanje an awawin naganin maroriran sakin ke bekashi gwon gwon gwon gwon bebia donan temwe woseniran kuma karanwi mawawinnar nan, mamarori visi tumke wama kada insaranshin we sac wogwe inwoshi marori kada maroriwe sagan sagan iban jugi nekeni. Maroriwe vi neken wani intaki reggiku ishiran saboda ba pen, invenku wogben woglen negsen isa tumtiman imapa kan kana ima maloriwe donshi giban injibku akamananwa ka tum, so inag donda ibi genan iwa marari tum, donan isaki jeje vankuma ayebo isaki marori wara tumke rate wara kete sannan sagin donan isagi kami ko nyapa radashinan iyaga iliduk teran gyepat ete, donan masagi kun burki jeje ma muni woshin gajum imagi bu ranma ikun hiroranma ina gete sa'anan marori donate ikami iviran iviran penannan nan ko iwo kamin irin donan ikamiren fry jollof inake marorite she donan wiwawi nakenanan marori bewa pebá gowonje sakinke yakenteso, don infutte yenanso donan nogma iwawi veragkan magebushin, wawin sarkin ben saboda maroriga pen ba inagaran begowanje wagse eje mamawen marori burkiwe an wi sotti teban somen mameshinkun inbejonin maroride ibe negsin masa gate inagte, donma mawawin joninsheso nakamin kun ni kai jom makamin mate negsin pat ina marori penliran negsi geranbu

Ikonte gepat anamalory dombu kuma ijunite suwukke pat namalore nmmawayen dokdonan we nmma wawinri inle avai jumworan ga wamata nagan dumba noka hepli so koh nokashi suran pat bete gunje be ma awawinagaen malore ipen gunjebu nagan igarafako amma donanwe wawi sanan kumu kusanne baka nine sauki nak magebudin tom tom malori tom a'a malori wari sakin a'a acidamai dombuma isake sake ikemle kemle domime banmum bena maluri pasa sali buden wa wa komaluri amma donan nok kashiran dombu domteran inkashibu kumo innaka ba tete innan she domgen taga malori be shemen nyen ne awai nga kuban maluri demmaluri banan karan noksan shie mawa win dokan te koma wayin yenta den. Pat bena bum banenbu wisam bum shemen iye inba maroriha dasam suwan dian fagan ka deriga toh mane kirki tebiran dim saman jekenan bade warko yinan ka gwa wayi yinan verenenke ibum linanshin kadaima wima iyeni nbage isam su yara sa'a riga wima mapendon ibran don inbasam eh warko inlimayakin ena puso malebsin a mera mapendonbu yelen naken eh bebden bate sa'anan wikuma esamlirawa, ko dimghega ingabederi marori sari jimane ba'an harbanyam sa'anan inag bayani da sakinke buri, dunba kalilanba nyanan nan webe kamki leben nwo kayaweburen mumbu iyabu basaginbun nyam sagin nwo gon, nwo ni kaka, donma kaka teso iyenli albasawe kanannan imu, shikenan maroriwe vini boni ateli wa damuwa don tebe, mawawin sagukun ka insasaki saki mapenbu wushikamin gadashin donga insam ya'a don koka insaran shuwakadon ko'o dai duk penan wi awawin ja'in kada shemsa nayaburan, mawawin ja'en kada insaki ma malori we li yam yatem buni a harin iya pugan jam, kaga marori banen. Eh semen warko, iyen iba poge marori nye puktega gaskiya pukden besemen saboda marori bewa vallare warko, marori bewa vallare warko masamen wora newodonbu koka newobsanaba ibomte'an pa iwobe ibama rori sagabunso nyabu-nyabu toh ingeki bum donbu kuma marori dan genaken nya pat ko iweyan iwobuden magam meso gomenbuga a sakibu marori, isagibu morori anko be burkika jeje gobuga ili bete, iwobe iyeje ili maroriri, deri marori denshin kadan saran hmm we mawawin marori da'a tun jiman zum bananke da'a misali marori danma beike gabsani do nate indok koriga veje lan don kuma veje lanso bebisa karan wiworanan don nyedonate a yaddin doman idogiga a venanjelan anan mana iri marori don ate ivibenan cp mawowin cp dogan a vinaje sag dim idog cp wenanga kafin isaren nyaga cp an vini, sannan kuma mawawin marori banan weyante ivi benan ehhn penannan toh yirikebudande gaskiya begowa nje she daan wiwawi banenan dim donan vine duri wogshinan nete. Donan idogkuran bumtisumma ite irinka abarebu, mawawin dogan gashi gobugama iven ha'a ibum lidanpe illabsin danma ewa bebte warko, so marori bewa anfani warko ibananke fe inagan nyapetat gwobebi napenliranbuga gaskiya bena pensemenbu sosai warko dim harkari moran be itagsin ga gwobeshemen warko marori banenden ilina gwobewa anfani warko nəa rayuwandan wodahaka marori banen, besemen bananke besemen indai nerewa halitega awawin marori banen marori bena pen nakum ba'an baniga amera libinan warkorannannan kuma bisa windan banan isam bum sheman inegsi indagatega inbaniga an naganga pa'at mate saman cigaba gana, mate geganan mabiran pendon.